﻿Obwoomeezi bw'omuntu okubanza tiharoho omuntu noomu owunkunihira nti Ruhanga akahanga hansi hanu nti either omuzaire we rundi ki we wenyini akeegoondezaaga kubi tikiroho tinkukinihira rundi ki mpozi entagaangari nizo zikugamba nti nyowe, ninyenda habwookuba omuntu osobola kusalaho obwoomeezi bwaawe eki bukuba, nosobola kusalamu okagamba nti kukora kwaaki, njya kugenda haruguudo nkwaate akaibo nsabe sente, rundi ki nsabe kinu nakiri habwookuba noyerola nkoku ori, ezi nizo bakweeta entagaangari, tinkunihira ekyaakandi nti omuntu ayine enteekereza nkeegyo, nyowe nkanyowe omuntu nkitiireho owange, nika nkakura nyine ebirooto kandi ebya buri muntu owu nsobola kunihira nti ayine ebirooto. Nyowe nkanyowe nimba niinihira nimba niinihira nti njya kuba kulungi kandi nimba nyine ebintu ebinkuba ntiireho emirandira rundi ki emiteendera nti njya kuba kulungi, baitu tinkunihira nyowe nka nyowe ninteekereza nti nyowe nkanyowe ninjya kuba kubi, omuntu obu okuba noyetaaga nti obwoomeezi bukubeere kulungi, aho niho tukwiija kubaza rundi ki obu okuba noyetaaga bukugendere kubi noija kutandika kuba noyenda obwoomeezi bukutaambuurre kubi oraaba noyenda obwoomeezi bukutaambuurre kubi mubwiire bwomumaiso rundi ki obu oraaba okuzire ﻿Omubukaikuru bwaawe orondeyo ekyomubugurusi kyaawe, bantu ba mukama, ekintu ky'okubyaama muno, ekintu ky'okubyaama muno, nobyaama muno no competinga nabakwo eki ekintu nooroorra kimu hataine hoona mbere kikukutwaara, kubyaama muno eki nikireeta obwoomeezi bwomumaiso kuguma. Ekintu ekindi ekyakandi, abazaire mulekese abaana kuleetera ensi kuguma habwookuba naarola buri kintu kyoona kiroho, omuzaire obu akurugaho omwaana ogu naabonabona rundi ki omuntu naabonabona. So abantu abaingi abakuriire munyikara enyakugumangaine tibakunihira obwoomeezi bwaabo kuba bugumangaine mumaiso oku, Twagenda kukyenyikala kuba kulungi, obwoomeezi kuba kulungi, omuntu obu okuba okuzire niwe omuntu owaakusobola kugamab naakasente akataito rundi ki akant akaine akataito, nayenda kukacwaamucwaamu, agambe kinu ninyenda kwahura kiti mubutaito bwaakyo. Nikiba kitaine eki kusobola kukora baitu mubutaito bwaakyo obu <hesitation> araakyaahura akakikoramu ekintu mumaiso oku amazire kukiteeraniza ekintu eki nikiba mumaiso oku nikiija kwangushyaaho obwoomeezi. Omuntu owakwiija kwangushya obwoomeezi bwe mumaiso oku nomuroorra habintu bibiri nadi ki bisatu, ekyokubanza, omuntu owaakurinda obwiire, ekyaakabiri Omuntu atakubazabaza muno baitu naasobola kubaza, ogu omuntu naaba naija kuba kulungi mumaiso oku, ekintu ekindi ekyakasatu omuntu owaine owaakwenda kumanya, owaine ekihika kyokumanya, ogu omuntu niwe asobola kuba kulungi mumaiso habwookuba ninyetaaga kumanya ninjya kwiija ninkwekaguzaaho, nyine munywaani wange aine omuzaire we omusaija aine business aine rundi ki aine hakwiiya sente ze, aine entashya, obundaija ninyikaraga ninkaguza daddy waawe akikola ata, rundi ki muzei waawe omusaija akikola ata, eki nikiija kumpaambiriza nobu ndaakora, nibo abo abaana abu okusanda baine mentors, so abaana nkaabo nobaroorraho nogamba nti ogu omwaana, nagenda kuba kulungi mumaiso kandi tiharoho mwaana noomu ninkuteekereza nti omubwiire bunu obu arikusoma nti hati omwaana ogu niinihira naija kuba kulungi obu nkuba nkitiire ha side yange, nyowe tinkunihira nti ninyija kuba kubi nakataito konka, tinkaine, obu nimba ngendiire habintu byange ebinkateekaho, hamiteendera nemirandira eyinkateekaho habwookuba obu nkaba ngitiireho, nkagiteekaho ndi nkyaari muto saaha zinu nindora ndi ha fourty rundi ki thirty makumi asatu obucweeka makumi asatu, asatu nabutaano obu nkuba ndoho habintu ebi nkatandika kubiteekaho hamyaaka nintandika kugamba ensi kiki ﻿Saaha zinu ninyerola ndi mubucweeka nka makumi asatu rundi asatu nabutaano, so niinihira mumyaaka ikumi aho rundi ki nk'emyaaka nk'etaano nyine ahantu ahansobola kweeroorra nkagamba ndiba mbuhikireho baitu tiharoho omuntu weena asobola kunihiriirra mukuba kubi mubiro by'omumaiso, nolora nomusuma kakuba aba nagenda kwiiba naagamba ngu ningenda kwiiba mbe kulungi afune ekyokurya nabwe nosanga abasuma baine abazaire nabo nosanga baine abazaire baine abaana, naita omwaana owoori afune sente, afune <hesitation> rupiiha, itwe nituzeeta rupiiha murulimi rwiitu orutooro, baitu naita omwaana woori, nosanga omwaana womuntu nawe aine omwaana baitu na- narola, nibo banu abantu abu okuhuurra ngu onu omwaana ahambire omwaana woori amuburizeeho, nasaba sente, nasaba sente nawe nosanga aine omwaana nagenda kumujaanjaba abe kulungi hakuba nawe muzaire, so abantu nkaabo nabo nibakora ekintu ekiroho kurola ngu nabo baaba kulungi. So ebintu nkeebi tiharoho omuntu weena asobola kwegondeza kuba kubi. Kandi nabwe kukyakubaire ngu itweena tube kulungi nabwe tikyaakusobokere, <laughs> so ebintu nkebi nitubiroorra kimu ngu tiharoho omuntu weena akweyendeza kuba kubi